Jonde e nde leydi Misra e wodi belɗum, ngam e wodi goɗɗo mo mi anndi e joɗi hanko e iyaalu mun, O yiɗa ma o warta wuro, sobo ɓiɓɓe maako e jannga e janngirde bonde.